[um]我最suka的那个名人[um]就是，很多啦，很多个我suka啦，[um]就演员嘞我就suka这阵就suka这个刘亦非，中国这个刘亦非咯。名人嘞我就suka这个，这个[um]台湾的那个台,台湾人。

我的村里大家都讲兴华语讲 兴华语大家都唱兴华歌唱古早的兴华歌

啊，我 suka 本地那个广播节目是这样的咯，um 每次报告新闻啊，um 还有 um 聊 um 聊天那款，还有音乐节目这样啦。um

哦，在我们马来西亚这阵就是。。。啊。。。糖尿啦。。。心脏病啊。这样款的问题较严重咯

我乡村内大家人欢喜喜欢养狗，会看门，不怕贼，喜欢养猫。养猫，猫会咬老鼠嘞不 kacau 东西。

哦，我，我甭晓，我，我甭晓玩 um 什么，什么 um 那乐器，我甭晓，um 我会晓，我会晓去看人表演呐，um 我很 suka[um]

um 这，这 um 用这网络那个银行 um，啊没什么看法啦。检测是自的安全啦。um 这阵那个世界走到这样了，um 就是要用着要用这网络那个，um 方便咯。

um 我怎样维持 um 是咯就是要运动，um 运动咯。[um]then 看书啦，听音乐啦。um

[um]这这那样款的[um] [um]suka 是咯。[um]我suka 用哪金菇啊金菇啊[um]用哪漆喔跟他漆金金的色咯[um]等下哈放着[um]复制咯[um]做哪[um]过年啊摆美咯。

我乡村内最大的 um 虫就是大草蜢，常常会出 kacau 东西，吃菜，吃叶，吃树的叶，树的叶，啊吃树的菜。

um 最大那个，最大那个就是那草蜢咯。草蜢。

um 跟人排排运动好啦，像讲打气功什么跟人排排咯，啊，是讲个人的运动是讲就是自己去走路咯，较自己走路 pun 是很好的。um um 能够自己自己一个人咯，免想这样多，免讲合作的，免，免，啊。

我喜欢听外地的那个播出的题目是，讲天讲地，嘞会知他们情形，讲天讲地内，会知晓他们讲什么，有的非常兴趣。

哦，我在学堂学到的那呐的这哈是第二次世界那个相打。啊，大相打。

um 我哈，没啦，我那个手机有哦，还是直直还钱的，啊我，我没嘎什么放 um 其他东西，个呐我没，我用直直还钱的。um 较方便

你在外里甭想你的家。我在这头向能够帮助他带他去喝茶，嘞带他去玩耍，嘞你甭当心，他有身体不健康我们会带他去看医生，你甭当心啊。

哦，很欢喜时间咯就是，啊，东西能够做好势咯，东西啊写好势了，啊，这样款。啊，觉得你那个生活全部安排好势咯。啊，能够做好势，啊，时间非常快，这样款咯，这样款完成时间，啊，啊晚来就很欢喜咯。啊

我每次用要用 和电脑 [laptop] 这个说我们

um 我头一次有手电话的时候非常欢喜。非常喜欢，tapi 我有阵时我甭晓啊怎样用。那不全部去问人啊怎样用，等我会晓用的时候觉得非常方便。

um 每次洗手很重要。因为这阵啊，um 什么，什么病就全部有，um 若是讲手会清洁，会清洁来讲 um，咱们就做什么，我们甭弄到咱身体那个健康咯。

哦，我暂时没想讲要有什么，啦，没特别想讲要有什么，啊，就是看书尔咯。啊，怎样款尔，啊。

um 这借钱 um 借钱怎样 [um]tolong 妇女去，去，去做，做生意啊，这东西我全没去，去看啦，我都没清楚政府有啥特别的东西。um

啊，是说哈有病这是说哈，我 suka 去看医生咯，因为你看很多人啊，很多人全部是医生。um 所以看医生是对 um 较要紧医生不相信看隔一个，um 两个医生咯，等下你 baru 自己决定，这样。

我喜欢做老师，因为做老师会看见那孩儿，嘞新新他的成绩啊怎样。嘞他的思想到这样多少多，嘞我会知晓他后圈会做什么。嘞我能够教他，因为我可以教他。

哦，人搬走哈？um 搬走是没啦，没讲怎样人搬走啦，我们去的位还是 um 很,很快乐啦，没什么啦，[um 没讲人搬来搬去，没啦。

啊，有啊，有啊，政府有很多，啊，很多啊东西给我们，就是我们，啊，有什么啊，k 就是这边，在我们这边 um 就有老人 um 有六十，六十岁起，起 um 政府有特别照顾一点咯。啊

um 这人工智慧，um 我个人觉得是讲哈，就是不是用人 um 来做东西咯，是用机器咯，um 后次世界就是这样咯。

不健康的吃的东西是腌的 um。咸菜咯，咸蛋咯，咸鱼咯，最，最要紧咸鱼不可吃过头多，嘞腌的肉也不可吃太多。

学游泳啊，游泳很好嘞，um 做么嘞？游泳是能 um 若么事是讲能够救自己咯。um 可能 pun 能够 tolong 到人咯，救到人咯，倒脚手人咯，um 像中国的这班的运动，um 那个全，全红蝉，um 她就是跳水天使。

um 我们那个 um 啊，那呐的云啊，没啦，没什么特别，一一样嘞，啊，我们那个，这次那个，天气是较热啦，啊，较热是讲，啊，天 pun 没讲很多 um 什么云，没看到啦。啊，

会啊，这科技啊，能够 um um 做咱那个这，这 um 教育方面的是很好啦 um 那更加新的,较新那个是教孩儿咯 um

我的国家内最多是印，印尼人。印尼人较近咱，我们砂朥越。嘞它的男孩过头，这头向找工较容易，找工完了就找这头向的跟少女儿 kahwin，了就住这咯。

学校和父母做 就是讲学校需要教回家大人也需要看孩子有没有做这样好动

um 地球喔 um 若开始 um 暖化，so 热 um 对，对，对靠围生态环境咯，有影响到咯。

um 我这这样学生跟学生 um 怎样排排 um 好好哈？我，我喜欢老师 um，我没办法 um 这，这，这问题，我没办法 um 讲啊。

有，有他的，科技，有危险。要过生活就较方便咯。 有[um] 手机。这阵子没有现钱了。如果你去那店没用现钱来讲。就要用手机上面来还钱。

哦，在我们这边啊，很简单啦，你跟，你直直去哪里位那个那样的 um 律师楼，律，律师楼啊，um 就有律师好，好，好去找咯，um 不，不困苦。

最欢喜的时间是讲做年的时头，每个孩儿在外地都回来，嘞孙也回来,里孙外孙都回头，呐有说有笑也有吃。嘞有放炮，非常欢喜。

um 我自己哈，我自己就会买那一样 um 我 suka 那个东西咯。um 闲去玩耍一下咯，这样 nia 咯，没什么特别啦，[um]tapi 每年我会去啦。um

um 没了，没什么特别那个东西。um 会觉得可以豪恋的。um 人就是这样咯，um 没什么特别的啦。um

哦，什么运动啊，我 suka 这样的啊，奥林匹克里下的那个潜水进去游泳那个这样的那个比赛，um 这样的哦，这次中国拿第一呃，啊。

在我自己的国家去找律师是，较多是朋友介绍的。因为朋友会知那个律师会好或不好，le 他介绍，le 我会相信这个律师应该会替我做东西。

哦，怎样还钱啊，有分那有用现钱的，啊，pun 有用啊，用卡来这样的卡来还咯。还是用电话，手电话那边来还钱 pun 是有。啊

哦，定得是咯，买，买这那个 um 啊，年货用那个方法定得是不一样咯，um 啊，有的 um 有的人就叫棒用咯，较会知咯，因为跟不完咯，全部东西新新每日都有新的东西好学。